Monday ma̱ muen lutuk domshin, tuesday ma̱ muen lutuk garkawa, laraba ma̱ muen lutuk mikang, halamis ma̱ muen lutuk kawo, nkawo, juma'a ma̱ muen lutuk ni shaar, sat ma̱ muen lutuk mudu'ut, ladi ma̱ muen lutuk kurum lazei